Ra bdigyián, laramaa napramaa pur itopramaa ni gwauramaa chi <hesitation> rac´ invierno, laramaa ni rzaramaa lo que es mdahg, lo que es este mdahg záh, ra nazh, bueno queityza rzadimaa na zh pero ra mdahg, ra ndaiganí techi ichucherumaní chi-chi tegaruní techi banuramaa lany-lany lad ryiucherama.